<hesitation> oyi dia han tele'a ho tele a oyi ma ba shinua ra ba aziatikira a ba wa di ma han bagɛtira to o bɛ hamanare wabe bɛ zun bun han ho o nu'uwi ho nu'uwi a be puna yɛrɛ oyi dia ba to ba wa cɛ bun cɛ ma'oroni spageti ma bagɛtira to o yɛrɛ hamana ba <hesitation> mu a nana re <hesitation> be onni se mu cunu wo mana mu cunu wo mana oyi ju ho o nu'uwi yɛ mɛ se <hesitation> kuiyɛri yɛrɛ suani ubien frushɛti yɛrɛ suani bagɛti a be mu man dirobe senu bɛ'a nana kwa mu bɛ'a nana wo tuzur to obe ɲu cusi to o ɲu cusi to ɲu cusi mu a benɛ mu bɛ a nana kwaɲ